<hesitation> Fomba fiasan'ny fahitalavitra na ny tele, ny teke mo zany dia mandeha herinaratra de atsatoko ilay tele de efa misy <hesitation> antenina miaraka amin'azy iny ah mifandray amin'ny satelita na zana-bolana kely eny ambony eny ah de afaka mampita ze zavatra <hesitation> vaovao tokony ho hitany olona fa tsisy olona mandendeha ao anaty tele, tsisy tomobilina mandendeha.